Ñoo ná <hesitation> kida kida ex xinguiko, casamiento, nanda'a daxii, hó nda'ana tanraxi xan xi mayordomo, <hesitation> ñóo kidaxi wuikó na dandaxi teñó'o, <hesitation> tuña ñoo ná wuinii wuikó <hesitation> casamiento kida ñá nyivii ñoná, ñoxitó ñóo no'o mini ini kii hó ini ña yivii ná taka ñá yivii ín fiesta tá nrida'a xitó'o no ndangua ndangua tonoxi familia nró ni kadataxí xin familia nó'o.